gott kvöld við ætlum að ræða hér við Grím Grímsson á eftir um alþjóðlega glæpahringi og áhrif þeirra hér á landi í tilefni af blaðamannafundinum í dag en við byrjum á þessu vegna vegna matar og

er minni hjá þeim heimilum sem kaupa þjónustu hjá fyrirtækinu eldum rétt en þeirra sem ekki nota hana fyrirtækið selur fólki skammtað hráefni miðað við fjölda manns á heimili og tilbúnar uppskriftir til að elda úr Kristín Hrefna Halldórsdóttir viðskiptastjóri er mætt hingað og ætlar að segja okkur frá þessu Kristín velkomin takk fyrir örstutt í byrjun kaupa fleiri heimili skyndibita í aðdraganda jólanna sjáið þið mynstur í þeim innkaupum já það er auðvitað þegar

annasamur tími fyrir jólin þá leitar fólk í skyndilausnir og og grípur í auðvelt að fara heim og hugsa um hvað ætti að vera í matinn og ákveða hvað eigi að gera

eðlilegt þannig að desember er svona hátíðarnar hefjast það vill brenna við en þið hafið sem sagt verið að greina útgjöld í matar og

hjá ykkar viðskiptavinum síðustu mánuði í viðamikilli úttekt

business school hver er niðurstaðan það er þannig að við gerðum þessa rannsókn þannig að við tókum tvo hópa skoðuðum muninn á þeim á tímabili skoðum hvort hópurinn sem verslar við eldum rétt er með meiri útgjaldaaukningu því báðir hóparnir eru með útgjaldaaukningu fyrstu kaup hjá eldum rétt þá hægir á

að þarna ertu að kaupa þrjár máltíðir í einu þú ert að ákveða

þannig að þú þarft ekki að taka þetta samtal

hversu stór skammtur á að kaupa af þessu eða hinu er ég að kaupa

fimm mánuði

þarna færðu náttúrulega og í réttum ákveða fyrir þig

er þetta ekki heldur óvenjulegt því í rauninni er þetta ekki skyndibiti þú þarft að hafa fyrir þessu þú þarft að elda og eldamennskan tekur sinn tíma er það bara og skammtastærðin sem er ákveðin fyrir okkur sem auðveldar fólki að fara í þetta ég mikil áhrif

að fylgjast með en þetta er tiltölulega nýtt nýtt fyrirtæki eldum rétt stofnað tvö þúsund og fjórtán

með átta komma fimm prósent markaðshlutdeild og hún helst stöðug á milli ára eldum rétt í sögulegu samhengi hafa þetta verið þessi þrjú stóru fyrirtæki alþjóðlegu vörumerkin Dominos k f c og

stærstu aðilarnir á þessum markaði með flesta útsölustaði þarna sjáum við alíslenskt fyrirtæki sem býður upp á allt öðruvísi þjónustu því að þetta er ekki eldaður matur hann er sannarlega ekki skyndibiti en hann

inn á þennan markað og vöxturinn þeirra milli ára

er eitt komma þrjú prósent í markaðshlutdeild sem er það hæsta sem við erum að sjá á þessum markaði núna hver er staða fyrirtækisins á markaðnum núna þeir eru að fá keppinauta já það er búið að boða keppinauta inn á inn á markaðinn og einhvers konar fá auknar fjárfestingar inn í félagið þannig að

eins og markaðurinn sé að vakna við við það að sjá að þetta fyrirtæki hefur verið að ná gríðarlega góðum árangri og það eru ofboðslega margir sem vilja nýta sér þessa lausn leysa þennan vanda sem sem hvert heimili stendur frammi fyrir eða verkefni og fólk lærir á skammtastærðir og

að sjá því að þegar við berum þessa hópa saman þá er þessi þróun að þeir eyða

í þessi útgjöld sem eru auðvitað skiptir máli ef

að snúa okkur að allt öðru í dag var haldinn blaðamannafundur þar sem lögregla tollstjóri og fleiri embætti fjölluðu um gríðarlega stórt mál sem tengdist fíkniefnainnflutningi framleiðslu og öðru slíku það voru fimm handteknir í tengslum við þetta mál þrír úrskurðaðir í gæsluvarðhald Grímur Grímsson

þetta er alþjóðleg samvinna íslenskra pólskra og hollenskra yfirvalda eins og kom fram í dálítið löngu máli á þessum

þarna er talað um að það hafi verið lagt hald á efni

þar sem hægt er að framleiða um tuttugu og sex þúsund e töflur fimmtíu til áttatíu kílógrömm af amfetamíni og svo er líka talað um að þið hafið lagt hald á ýmis konar eignir sem andvirðið

nemur um tvö hundruð milljónum króna þetta er stærri upphæð heldur en við höfum séð í í sambærilegum málum

kannski má segja að það hafi ekki verið nein sambærileg mál við höfum ekki ekki tekið þátt í svona aðgerð áður en auðvitað hafa hafa verið stórar aðgerðir

svona í alþjóðlegu samstarfi hefur það ekki verið upp á síðkastið

Karl Steinar Valsson sem starfar nú hjá hjá Europol hann sagði á þessum fundi að miðað við fíkniefnum annars vegar og

hins vegar þá væri

leiða líkum á því að umfang þessarar skilar því að við vissum nokkuð vel hvernig eignastaða lagt hald á þessar eignir og það var það sem var gert tólf desember síðastliðnum hins vegar varðandi þau þau efni sem

rúv punktur is ágæta samantekt hann fer yfir þrjú mál frá því í vor þar sem pólskir ríkisborgarar

í gegnum gegnum Norrænu og þegar maður leggur saman tvo og tvo

virðist vera frekar augljóst að þessi mál tengjast og eru hluti af þessari rannsókn en er ekki hægt að draga þá ályktun miðað við þetta að þið teljið ykkur hafa náð höfuðpaurum eða einhverju sem eru

ofar settir í þessum

menn sem voru handteknir hér eða

voru handteknir í Hollandi séu einhvers konar

vil ég láta liggja milli hluta í bili þetta eru allt pólskir ríkisborgarar sem sem sem koma við sögu fulltrúi pólsku lögreglunnar sagði á fundinum í dag að þetta væri þekktir menn

hjá þeim hvernig hvernig er það flytja hingað fylgist þið með þeim eru þetta menn sem þið hafið haft undir einhvers konar eftirliti í lengri tíma nei þessir menn sem voru handteknir síðastliðinn þriðjudag það var í tengslum við þessa aðgerð og auðvitað

samstarfi með pólskum og hollenskum yfirvöldum og höfum

verið að fylgjast með mönnum það er óhætt að segja það að menn hafi verið grunaðir um refsiverða háttsemi sem

til rannsóknar og það skilar sér í því að við teljum á þessum tíma þá handtökum við þessa fimm menn og þrír þeirra úrskurðaðir í gæsluvarðhald á sínum tíma þegar sem voru að reyna að hasla sér völl hér á landi þá greip lögreglan til þess

að banna mönnum að koma til landsins vísaði þeim úr landi jafnvel þó þeir hefðu ekki gerst brotlegir

hvað er ólíkt með þessum málum er það er það bara þegar menn tilheyra gengjum eða einhverjum hópum sem þið hafið skilgreint á einhvern ákveðinn hátt hvenær má lögreglan grípa til þannig aðgerða en ekki þessum þessum mönnum sem hafa verið hér til lengri tíma það er þannig

brotasamtök eins og hells

þá eru þau skilgreind sem brotasamtök á þeim grunni hefur

hægt að vísa frá þeim sem hafa komið hingað til lands til að fara í einhvers konar samvinnu eða í heimsóknir til til þeirra hér á landi sem vera í þeim samtökum þessi þessi hópur sem við höfum til rannsóknar hér hann er ekki skilgreindur skilgreindur sem slíkur þó hann sé rannsakaður sem slíkur sé að breytast

hér á landi erum við að sjá einhvern veginn meiri tengingu við alþjóðleg glæpasamtök en við höfum

já ég held að það megi alveg segja það þannig að heimurinn sé að skreppa saman hvað það varðar að við séum nær hinum

um brotastarfsemi á Íslandi

þar kemur fram að þar séu allt að tíu hópar

er raunverulega þannig að það eru fleiri hópar en hafa verið áhættustigið aftur að þessum tvö hundruð milljónum

gefur þetta einhverja vísbendingu um umfang þessarar

glæpastarfsemi á Íslandi eða er þetta bara brotabrot af þeim upphæðum sem sem eru í spilinu það er þannig að Europol gefur út á hverju ári skýrslu

skýrsla svokölluð í þeirri skýrslu sem var gefin út snemma á þessu ári í mars að ávinningur af brotastarfsemi sé um eitt til tvö prósent kannski er það svo að

hafi verið hærra hlutfall en það og vonanndi

hefur gengið mjög erfiðlega að ná eignum sem þó eru grunsemdir um ef það væri þannig ég er ekki að segja það þannig reyndar en það er eitthvað sem menn verða að hafa í huga að fjármunum er komið undan með skipulögðum hætti ef um er að ræða skipulagða

frá Lúxemborg flakkar þessa mánuðina á milli borga sem hlotið hafa titilinn menningarborg Evrópu og tekur upp myndband við frumsamið lag á hverjum stað markmiðið er að auka evrópska og áhuga á klassískri tónlist ianni var í Reykjavík um helgina og Bergsteinn hitti hann við flygilinn í Hörpu

var í Reykjavík um helgina og Bergsteinn hitti hann við flygilinn í Hörpu

Reykjavík er fimmta borgin af tólf sem David heimsækir áður hefur hann tekið upp myndbönd í Lúxemborg og

í Danmörku og Prag í Tékklandi það kom David hins vegar í opna skjöldu að

skyldi vera rigning í Reykjavík

gerir upp árið með dagbókarfærslum letri og klippimyndum á sýningu sem nýverið opnaði í galleríi Geysis á Skólavörðustíg þar má meðal annars finna verk sem er gjöf Auðar til sjálfrar sín frá fyrstu ástinni við litum við á opnunardaginn þetta er sko blanda af persónulegum ferðasögum og einhvers konar speglun á samfélagið og umhverfi og upplifunum sýningin er persónuleg og að mestu leyti unnin upp úr

á reynsluheimi Auðar gegnum árin því að ég skrifa mjög mikið og tek mjög mikið af ljósmyndum líka þannig að ég fór yfir skissurnar og dagbækurnar og ljósmyndirnar og tók

uppgjör á þessu ári og einhvern veginn endaði það bara í þessum þessum verkum sko já sko þetta verk var eitt það síðasta sem ég gerði en í raun og veru það sem ég var alltaf að gera en átti svo erfitt með útfærsluna

veginn í gær bara ákvað bara að hjóla á það að fylgja bara af hverju er ég að þessu af hverju reyni ég ekki bara í síðasta sinn að kýla

á eina eina maximalíska ofhlaðna klippimynd af í raun og veru öllum þessum frummyndum þetta fjallar líka svolítið mikið um bara að fylgja af hverju

maður gerir eitthvað svona náttúrulega af hverju skrifar maður náttúrulega af hverju tekur maður náttúrulega ljósmynd af einhverju sem er ekkert merkilegt

það sem er kannski svona helst í ætt við einhvers konar skúlptúr sem vekur strax athygli geturðu sagt okkur söguna á bak við þetta verk já þetta var þetta var líka eitthvað svona sem ég gerði undir lok ferlis og mér fannst mér fannst svolítið fallegt að gefa sjálfri mér gjöf og hérna frá fyrstu ástinni minni Leonardo

þarna eru líka einhverjar tengingar við setninguna grand nýbúin að vera í Los Angeles og þar voru svolítið mikið svona skilti á búðum

var fimmtán ára af hendi fyrsta fyrsta elskhuga míns blóm úr IKEA verkið þættinum er þá lokið í kvöld við minnum á að hægt er að nálgast öll

sem og menningarefni annarra miðla RÚV á